Oyiro o dɛ mu a o sɛrojuwa ɛn mide a we ɛn mide mu ɔrɔ ɓɛ'a bebiyan uwe han diya bena <hesitation> ɓa serobiya nɛ damu mube beso wenu mu ho a zaguwari lo zaguwari mibin lo lewopar dɛnɛzi ɓa ɲan mibin lo panda zeyan wo we wemu besosi lo lutre lo sha-forɛsitiye lurse-polɛr ura'utan ɓa ɲan mibin ɓa tɔrti-marine-na ɓa balɛne-ble-ra ɓa a biya nɛ a ɛn mibin mu sin ɓa matete yirawe aba diya ji leɓa abun mɛ fanmuwa ma ɓawe